Ñy raha raiky nisy aminy ñy tantarany ñy Marôke: ñy nahazoany Marôky ñy fahaleovanteña taminy ñy tao enin'amby dimampolo no sivanjato no ñ'arivo tafarany ñy fotoa nahatongavany, ho zanatany frantsay noho Esipaiñôly, ñy fitoloma ho any ñy fahaleovanteña nitarihiny silitamy môhamedy faha lime, izay lasa mpanjaka voalohany ñy Marôky tafarany ñy fimpoliany ñy fahaleovanteña.